<hesitation> Gne karazane menaky fampiasaiko misy ame roy eo zany gny menaky sôza da gny menaky ôliva da ref iaho mampiasa menaky sô- ôliva zany refa mahandro sakafo sosotry zany fa refa iaho mame- mampianatr- mampiasa menaky sôza da refa hagnendignendy raha misy saosisaosiny zash.